यी संसारमे सक्कु जनाबर भरिन आँखी रहता। आँखिक मद्दत तिति ओइने बाहिरी संसारमे नेगेंघुमे सकतियाँ। अपना चाहल खानाके व्यवस्था करेसकतियाँ। यदि ओइन आँखी नाइ रहितौ यी संसारमे ओइन जिना बहुत मुस्किल परजाइ।